E karazany aminay agny zany e sakisaky anisika telo avao: misy gn'akoho, misy e fia, misy gne kazaha kazaha endasina da sy de sy de mahalany firy amin'azy io satria da e magnano fety avao e minagny an'azy io fa ataosika hoe eo amin'isa folofolo avy eo.